˂hesitation˃azafady sô de mba afaka solognao lasopina ty fô, lasopy légume no komandiko fô tsy lasopy trondro, za tsy, tsy te hignana lasopy trondro nahatongaza nikomandy lasopy légume, aleo sologna azafady fô tsy mety amina izy ka ôhatra ity de aleo ijagnona ka ôhatra ka tsisy le nikomandiky